Paj po se na jena edhe tipa t'ngjajshëm po edhe jemi shokë qe ni kohë t'gjatë. Përpos ksaj edhe ponujmë bashkë edhe gjithmonë ndihmojmë njëri tjetrin, jo vetëm në punë po edhe n'argtim. Gjatë gjithë ksaj kohe na kemi kriju edhe shumë kujtime, ku k- keshim edhe kalojme momente t'mira bashkë. E ku ka humor edhe argtim puna osht ma e kandshme edhe rezultatet jon ma t'mira.